Sí pues ñaꞌwu pues diꞌtse naku diꞌt ti guꞌn guꞌnnpnima, diꞌtse xwiylá nlë xnawu y kwlaꞌdzu nap kwzuwa stib lger nap lëꞌwu xguꞌl, lëꞌwu c̲h̲ak be lë xguꞌlu pues y nlas c̲h̲ak ldoꞌwa diꞌtse kudlá nis x̱anu pues lëꞌwu xbidz.